Ñjaaⁿñe taꞌnaaⁿꞌ nnꞌaⁿ ta̱ na ta̱ joꞌ nmeiⁿꞌ chaꞌxjeⁿ na ta̱reixa, ta̱ta̱, juu ta̱ta̱ jeeⁿ jndye na quiwilꞌuenaꞌ na nluii ndaateiⁿ juunaꞌ ee cwentaa nnꞌaⁿ na wii tycu tsjaaⁿꞌchi chaꞌ na nndyocwenaꞌ na jndye tsjaaⁿꞌchi na laxmaⁿna ndoꞌ mati ta̱ta̱ quiwilꞌuenaꞌ naquiiꞌ nantquie chaꞌxjeⁿ na nluii ntjaaꞌcooꞌ maxjeⁿ jaañꞌeⁿ ta̱ta̱ chaꞌ na nntsꞌaanaꞌ na caꞌnaⁿ nantquie na nlcwaꞌna mati quiwilꞌueeꞌndyena ta̱ta̱ cwaaⁿ na nlcwaꞌna tyooꞌseiꞌ catscu ee juu tyoseiꞌ catscu maxjeⁿ jndeiꞌna na wjaañꞌeⁿ ta̱ta̱ naquiiꞌ juunaꞌ ndoꞌ ta̱reixa luaꞌ quitquii nnꞌaⁿ juunaꞌ na cweꞌ luaaꞌñe ñequio ndaatsꞌa ndoꞌ mati quiluii ndaateiⁿ juunaꞌ oo quiluii ndaateiⁿ tseiꞌ cwentaaꞌ tsꞌaⁿ wiiꞌ, tsꞌaⁿ na matseiconaꞌ jom.